Gny tiako hapita avao koa da tohizo zay satria <noise> laha miasa soa hôkizay avao nareo <noise> da hiakatsy ny gn <noise> raha ataotsika ato. Da lafa miakatsy gn'asa ataotsika da <noise> hiamitombo gny vola sady hahazo <noise> toera soasoa hanareo.